e qas li tib'iliil qas otz kinna'an xaqara' qas ke' ritijiik xu' chan qas nem rajal nachikyan pil qat qatinimit Tujaal k'o jun tib'iliil rib'e', k'aj re ak' cha'neem li ak' qas nem chek li kijaal, ajeer taq tziij li ak' qast nemt rijaal e k'an chek cha'neem ju nemalaj kenejeel li chetaq renejeel chetaq xaq'an rajal aqache' li ak' xapa' nem <hesitation> mam ak', xaqara' te't ak' k'o kijaal xaqara' li k'aj laaq' kab'anek reech pipen mam pipen o mam pipen <hesitation> xapa' chewa' che awaj ak', pipen ewa' qas nem rib'antajiik li k'aj rii' k'o rib'anb'al qas riliik qas kirmajt b'ii chaak re rib'antajiik xu' chan el rajaal le ak' qas nem rib'antajiik qas kapan wii' <hesitation> re rajlaal <noise> kapanek che jun ju' <hesitation> qana' chiran jo'k'aal lajk'aal, ju'laj k'aal xaqara' <hesitation> jumuuch' rib'antajiik reech kib'eek wii' li meyan korte'l chire b'awa' rajawxiik qas nem rib'antajiik. xapa' wa k'o meyal korte'l e qas raib'antajiik k'an rajawxiik li k'aj, ak', kamoon q'ab' xaqara' rajawxiik kib' laq'ek su'b'al xapa' ja'q rech kib'an b'atoom ub'een ela' kirichb'ilaj xaqara' rajwxiik kitzaq kinaq' juntir li b'anb'al rii' qas nem rib'antajiik rimal la' qas jun kamoon q'ab' che rib'aniik kib'an chiran kik'ilixek li ixiim, tik'era' kike'xek tek'ara' kecho' riwach, tek'ara' kiya' chipaam jun t'o'y kitzakek kiya' qaj saqa'n xaqara' laj rikunb'aliil aqache ri'al li ak' xaqara' li b'atoom kib'anek y kinuk' riwach kipisek kiya'an chu' q'a' kitzakek xaqara' li k'aj kitukek xaqara' kapanek che riliik wa chaq' chek chire' kiltaj wii' wa laj t'ab'ab' chire' kalsis wii' xaqara' kiya'ek chipaam jun laj ixkuwilan pi taq <hesitation> jaljaq jaay jaay re tib'iliil che kik'iyix wii' tib'iliil nem rajalal ek'an rajaal e rib'antajiik wa k'olek la meyan korte'l wa k'o taj. chiri' kariyij wii' kaan jun laq k'ay rii' e rajal k'an ewa' qas rajawxiik qatotb'ej k'o chiran axk'aal k'o chiran kajk'aal rajaal ela' qas kito'ek rimal ela' k'ax rib'antajiik chire' qas ke' ritijiik xu' chan nem rajaal kib'antaj wii' ewa' jujon taq chetaq.